اكتر حاجة طريفة شفتها قبل كدا لما كان في عيل صغير يجي يلعب وامه مانعاه من حلويات عشان هو بيتعب يعني وعشان ما ياكلش سكريات كتيرة فامه كانت جاية وبعدين هو كان في يد الشوكولاتة فراح كبسها كلها في بقه على اساس يعني ان امه مش هتشوفه يعني بس كلنا شوفناه اساسا